Ny fanatanjahan-tena tian'ny firenenako atao ndraika dia resaka baolina. Io mi azony ny hitiavan'i zareo anazy manko io mora amboarina sady mba mora mahatafita. Izay no tena anisan'ny hankafizan'ny firenena amin'ny resaka baolina.